<hesitation> Yauwa mjir muryabura shari ashili ayukudu gadubam gul anu yanzu musaman ana ցu abura nu ahutal du yarida yu ayuyarida tan kuryi amada gwabula kwa uzugu adada thliza malgwi ցibuda marghi gabada baya adawa aga ayukudu giyi ayu hakuri gadubari yu achibari munagu yi araburi baraki ku asunana du yariri ivir flactuate jan asuni ban so marghi sugu gul ayu yarida marghi ku adada ijida adada aga amada dumda naya ahura thai mixed mai kuku kuba chan chan achala yukudu mai ama akwa abanku ndu mdu ayabada akwa ijuda marghi mdugu ayaba adada malagu ayaba adada marghi adada marghi anda marghi mala ugu ayaba abada marghi mdugu ayaba abada marghi so kuku ku bathuka sayarda kiu ahufal du marghi du marghi guu ahufal du marghi kuma iju thlagu ku ahaluchidaku naja asuni dalili ku dija ahuga fida ga taga marghi ku. Yarinika wudu iju jan ahalidar suguda gatiya kuku aga yaguda kuku aga yaguda kuku aga yaguda gabakidaya nagu anuburi ushina yariguda naja ushinaya adayi naja ushinari abai ushunanfu duyi ushunaryu wanu yari ya abalagu malgwi ushmaiju mbuy yagiyi iju jagu ahalich gu ga fun ga daliyan aguba kwa mji anu aburi zamanigu annabawa ai annabi kaza miya kaza annabi kaga miya kaza iju gu arhalichi suguda angu azabari kuku ga figu awka maja anu aburi nagu ayu mai nagu arainarigu sun du iju afiyagu awkwa laguku duja afiya gu awkwa nagu arainari mji wudi kuku kurayu yariguda sai yarimji nda yu yariku mji dugu ayukuya dumi duda amdanra aku dunya gabakidaya rayuwa dunya ku gabakidaya yari ayi dugu alufal duri kuja amda yariguyi mal yar ku du iju mthagu ahahichiyan akwa ku mai sai yariku du iju mthagu ahalichiri manzan gu dakwa jan kuku dugu chubiri amdayarigiyi a a anu rayuwa guyi akudu najan mji ara hing uhu gara dur agari ama wuyiyi irdunya udoran kasa banku mdan nuda marhi yiyu huda luya yarirmal gadubari marghi jan dutu ahufal duri yariցu adada yarigu abada jan giu ahu akwa.

Sai dai kiu anaburi yu asini kiryi mai kokum mdur mai ama yu asini mulmari kuku kam yu ahufal du marghi gada kuvumari giu alu marghi marghi yu athutal duri giu ahfal duri ban malada adayan shuwa abai marghi mushada bichi du suku anu aburi kwai yu aga gusal pathu musha kwayi makur mushada fodu kwayiri anada shuwa duda mayu ivuna a naya marghi nada akivur laiyu yari nugu dadamai nuri mabamai mji ahu yari lagu dada so malada ivur nu aburi naja shuwa kuma ga lagu adayi jan duja anu aburi shawa ama abai kwa marghi so ma mushada ulari yu aiyi ivu mai nada shuwa mayu asi kuma nayi yaiy maiy naya marghi so kuku ku yu ahutal du marghi jan giu ivir wuvada nada ahufal du marghi manda ahu mji asuni dunya ku musha ahuduna bul ma buchi dugu amtu musha guyi asunuri sutanur da kumgi asuni abur marghi nada mjiri kaza mandara kaza kubu kakamji nadara ara suni ko iviri tadi naya ya mjiri kaza adarya mjiri kaza amarya mjiri ijunya laguku mjigu ayaba abarya ama adayi kuma mjiri ama adanya kuma shuwa kaza. Sutan nurda so kowa kuja hufal du yarinda mdur na aburi naja awi ara yarirda duja hu unurmjiku arainargu ivir positionku du iju atiyan awkwa sobodahaka kowa kuja adugarkur gu ayu yariguyi yuk u kam yu ayuyarida a. a kopchi ku giviur nu asukayi ku ko dubaiku giu achu anu yuku aiyi akaiyiri kumai anuda mai ma kilalkasa ayuma yu agathum dubai mai kilakisa ayi ashina yiyir malgwi yu asuni dubai mai anu ayumairi giu anubari dubai jan hunada aliu dubai kul athai releaf asaburi yuna batsuni dubai asukamai kilakisa har azugu har azuguta naya ivir ցagarmata mai girma gwamna angari ko <hesitation> damuwaku dunaya hiryi ivar hu damuwa anuyi aburkumji ashina kilakisa kilakisa jan gatayar ayukuda rayuwa ku du iju anaya udorun kasa kopchi jan gata yar naya ivirhu jan sukuna giu ahufal du kilakisa duri hufal du yariya su kuna ku anuda yu afabariya duri ari du yari ga abada du yari gu adada fahari du marghi gabakidaya kuna giu angari marghi adi dan giyu hai kaduna naya aga metin unu marghi development association. marghi arewa house uvu vuna marghi club kusada adam arwa guess house nava ivir yu metin anu marghi naya kaka gamda tatali tatalinma yu angari naja kura kuranga ku iju anayi lapiya yu ivin hufal du marghi kul ivi gul athai ndur marghi ko naja u london yu achu yar marghi amiyi gadubari yu asini aburi yarida yu fahariya nduri marghi, marghi har aladagwa yu atahariya du marghi ma yu ulargu ulagu ko nagu asunda mai sai giu adur anun gadubari nagu marghi kiu athawar du marghi ga asun daragari yari guyi ya darajari yaridakur jan giu ulargu jan ya adur anugu sai dai ga adunai magu adunai kuma nagu asuni angaduri aragu nagu asuni suguyu yu ahutal du yarida marghi ku dumyi ayabada kwa gongon yu agodiri anu ijuku athai ga foda aku marghi tsan yaridaku ya godiri anuyi iju thlagu har ahidungwa naja asini suku ana duja ga fida akwa marghi ya ushina yaridamai iju thlagu jan ahalichida ga fida akwa aiyi abinyu jan azabari mai ani buri har aburi toh yariku dugu a competin agari ku to sauwra yariku nagum kufa wagu a haramtan duda. Kokuma wagu anu aburi yari daraja adimai yari gu jan awara saura ku ayukuda yarigu manzuku magu amhi du ijfu ara hia ga jau un kura nanakam mji akabala aga ifu mai umbahaba marghi da ku ku lvumari marghi jan gnu athati adi yi a godiri anu iju diya adida aku marghi ku ɗuja ayabada kwa aga ɦu akwa anu ndaku nagu aiyi bathuda chuchida akwa komai ko current affairs dugu yu akaratuan du marghi ari gadubari yarida ku ifu adagari daraja marghi duniya gabadaya daraja marghi har azugu har anu kudury chuya marghi marghi marghi daku ku uju adagari damja yu kuma da shuna yari mdu mai ama unda ku ifu yu ayu ku ifu ahur daukaka anu duniya dum ku duniya asuni aɓuri yarida ku marghi aga daukaka.